اني يعني ديما نحب ناكل <hesitation> الاطعمة الحلوة نحب الحلويات <hesitation> نحب العسل متل هيكي اطعمة بتكون اشي كتير لطيف انه الواحد ياخد منها كمية <hesitation> صغيرة مو كبيرة بتكون حلوة بتعدل المزاج وبتعدي معك اليوم وبيكون طعمها لطيف يعني بعتجد.